اهو هنا بقي مفيش مجال للمقارنة، فنان طبعا، كله كله الا الرقص، يعني ايه راقص مشهور، دا مذكر كمان يعني مش رقاصه، يعني قاصد ان هو فنام او راقص، لا طبعا فنان لان الرقص انما تطلع تهز يقولك بص الواد بيرقص وشوف المش لالا الا الرقص، فنان طبعا